<noise> okei ooh nii impa ho hiya impa, impa nii ningi o'konongung ai ningi o'konongong roki tiwo rorongungong ong ngong hiya noi ai uringi impa uringi miro ngohnong. Ong uringi miro ngohnong ho roki manni kingking ngori nohu'nong nii hia nii hia noi ongi hia noi kori tapungkuina, ong koh huuru, huuru inaku'nana. Huuru inaku'nana, impa tii ngana huuru mukaiworana, mukaiworana, six pla mukorana, impa roki manni ho hiya tiwah kingking honnakori meng tuhennong, ai kingking ngori roki manni honna turong, ho ningi nohu'nong impa ongi taapungkuina. Impa ponna ho ponna ai nii pepehmakong tiki pepehmakana tii ngana huuru monowamo rokitiwo aii manni roki rorongakana, rorongaku aii hoi interest honna hokoyoriko. Nokongana nee aii ongi hiya owori manni taapungkuina, hiya noi ngonguina. Eneke ong pokong puuh roki manni koto pirong riku, koto pirong riku impa, manni ho kingking noi honna tuhennong nahah ongi tapungku, ni manni hiya noi mirahu nonguina. Ai ho kingking ho noi tuhennana hoo nahah tima' meng ngongung, tima' meng ngongung hoi, ongi hiya owori tapungku <noise>